Diskursi ë njatr, na ngë ka abituaremi se ë normali një të shurbenj nënd orë, dhjetë orë ndite të pram mos ketë fuqin manku të bunj një pasiat te laghu, te kji shurbes ngë ka mësonemi kurrë, na ka lutarjëm të shurbejëm më pak e më mirë. Të shurbejëm gjithë, però me ritmin tënë.